टमाटर सॉस थै हम वेकी गुणवत्ता बनाणु कू ताजा टमाटर थै तीन से पांच दिनों तक फ्रीज मा रखी सकदा। और जम्या टमाटर थै हम छ से नौ महिनो तक रख सकदा फ्रीज मा